buda jenis-jenis na to sabun yang pertam to o sabun dipake minjio ma' pengduanna to o sabun dipake <hesitation> paccinngi baju, ma' pengtalluna to sabun dipake paccingngi pa' kandean <hesitation> ma' pengappana to sabun di pake paccingngi te hewan, ma' penglimanna to sabun dipake paccingngi motoro' ola oto terus yate sabung di pake minjio <hesitation> di bolloi jolo' te kale ta jomai ulu jolo mane sae lako batang kale mane ma' sabung maki mangka di sabunngi te kale sae lako batang kale to mane di anumi di bolloi mi sule te wai bersih terus yamo te sabun di pake bissai baju alaki jolo baskom mane di palakoi te wai bersih te baskom mane i parokkoi sabun mane di sassa' mane di palakoi omi te wai bersih mane di keringkan, <hesitation> yate sabun dipake ma' bissai pa'kandean. <hesitation> di anu jolo' di bersihkan to apa-apa to sisa kande mane palakoi to sabun mane di gosok mane di palakoi wae bersih mane di pantajanan mi, yate sabun di pake bersihkan hewan di anu di bolloi jolo' te hewan mane di palakoi sabun mane di bolloi pole pake wai bersih, yato sabun di pake cuci oto sola motor di anu jolo' te oto di bolloi di anu di palakoi jolo' wai di bissa bisai jolo' mane di alang baskom mane di parokkoi sabun mane di bersih bersihkan ii te oto mane di bersihkan pake wai bersih sule' mane susi mito'.